duran durani won yeden jar lamman tokkit hariyya. Nam tok dubattan nam hariyya issa deke irduffee dirbu kas tae. Hariyya issan maddi tan uf kabete akan taa, nam kunnit winnin yeden namanyaa arratan atin atinkun man kabdaa? Maana akama huzunian tetaa. yaani ak dansa hinjirtu maan kabdaa? nam kunnit wonin yeden anin kun arratan shilingi elfu tokko andura bue, won tan akan gaffeda shillingin sunnen tokocchum anin kaabu kadibi fuko kaabu.